Omukazi owaarukwonkya kurora yatunga amata agarukumara mu mabeere asemeriire kulya enswiga asemeriire kulya enjagi kulya ebihimba ebirungi n'orugabu oruhikiremu kurungi kandi asemeriire kunywa muno nk'obusera nukwo asobole kutunga amata

Abantu ab'omu kicweka kyaitu batunga amakuru kuruga ha marreediyo agatali gamu na gamu nukwe bamanye amakuru agali omu kicweka kyaitu

Omuka ndinda ebisoro nka embuzi ente empunu wakame n'enjangu hamu n'embwa

Kovidi ekatalibaniza eby'enyegesa mu kicweka kyange habwokuba kovidi obuyaizire amasomero goona gakakingibwa kandi abaana bakaba batali mu masomero kugamba baasoma nikimanyisa eby'enyegesa aho bikaba nibitalibanizibwamu

Abantu abakuru nka nk'abali mu gavumenti tusemeriire kubatamu ekitiinisa nituhuliiriza ebi bakugamba ebi bakutugamba tusemeriire tubikole hatali kukora ebitahikire

Nitusobora kulinda obusinge obu nitwikara hamu tutakungaine tutajumirengana nitugonzangana kandi nitwetantara ebi rukukubiihiza bataahi baitu

Kakuba tuhurra twina kutiinisirizibwa mu kiikaro kyaitu tusemeriire kumanyisa abooo ab'eby'obwebembezi basobole kwija kutukoonyera

Omwebembezi aine kuhuliriza abantu be habwokuba asemeriire ahulirize ebiteekerezo by'abantu abaarukwebembera n'omugambira ebi araagenda aka akabaserurra akabaleetera mu biikaro byabo

Tufuna obulemeezi omu kicweka habwokuba nihaba hatakyalimu muntu mukuru w'okwehanuuzaaho nihaba hatakyalimu muntu mukuru ow'okuha ama amagezi muno muno omu beebembezi baitu

Kubatamu ekitiinisa abantu bakuru tusemeriire kuhuliiriza ebi bakutubaliza n'okubakoonyera nambere basemeriire kuba nibetaaga obukoonyezi habwokuba obu okuyamba omuntu omukuru ogu nambere akuba asemeriire kumuyamba obu nooba noomutamu ekitiinisa

Nitusobora kumaraho ebizibu omu maka gaitu tutakungaine okurabira mu kwikarra kubaza hamu kwikiranganiza ensonga ezikuba zibatabwire nk'abantu kumanya nikiha rundi nikiha ekya buli muntu akuba atakwetaaga omu ka omu nukwe ebi byona nibiija kutayamba kurora twamaraho enganaana omu ka yaitu

Abazaire abo bagumanganirwa muno kugira obugabe obu baba bali n'abaana baabo habwokuba abaaba baabo tibaba nabo buli kiro na habw'ekyo bahurra nibagumanganirwa na habw'ekyo abazaire abo kirungi buli kiro bagumege bali haihi n'abaana baabo

Omwebembezi yaakusoroize abantu akabaikaliza mu rukurato bakabazaaho obulemeezi bw'ekicweka kyaitu hanyuma bakaserra nk'oku obulemeezi obu baraabamuraho mu businge batataireho kwimukirra

Ebiro bikuru mbijaguza mu kuteekaniza eka yange okuhindura enju nkataho erangi endi kugurra abaana bange engoyi n'okugura ebyokulya eby'embaganiza ekiro eki omuka yange

Omukazi owaarukwonkya naasemerra kulya ebyokulya ebiraamuyamba okutunga amata omu mabeere ge ebyokulya nka ebitooke ebilaaya ebihimba ebitakuli anywe amata agateeke omu busera obu akuba naalya ebyokulya binu nibiba nibuyamba amata okugenda mu mabeere kandi kinu nikiija kuba nkimuyamba kurora yayonkya kurungi omwana we

Ediini eyegeseze abantu okujwara kurungi muno muno abo abarukugenda mu ma mu yekaru okwesengereza abarukugenda mu mazigiti okusaaba ebeegeseze omugaso gw'okujwara kurungi

Omu ka yange ebisoro ebi ndinda nibyo nka binu ndinda embuzi ndinda n'ente ebyo nibyo ebisoro ebi ndida omu ka yange kandi aroho obu ndinda n'empunu omu bwire obundi

Okusaba kirungi muno habwokuba kugarra emitima y'abantu hansi eyeeba eyeraliikiriire na habweki kirungi muno okusaba obu tuba tuli omu kasumi k'okugumanganirwa

Abaisiki abakutwara enda bakyali bato muno nsemeriire mbagambe beerinde kugenda n'abasaija bakyali bato basobi basobole kusoma bamale nukwo batunge abasaija bamazire kusoma

Abeebembezi basemeriire okusemeza obuheereza obw'eby'enyegesa mu kiikaro kyange obu nibateererra abazaire okutwara abaana mu masomero kusoma kandi nibateererra abeegesa okusomesa kurungi batarukwosa ha mirimo yabo

Abeebembezi b'omu kicweka kyaitu baikaliza enkurato baleeta abakugu ab ab'eby'obuyonjo batwegesa ebirungi ebiri mu buyonjo batwegesa nk'oku tusobora kulinda obuyonjo obu baaba basoboire ebintu ebindi babitukorra

Ebitongole ebitali bya gavument bikora kikooto muno ha kuleetaho emirimo omu kicweka kyaitu nambere okusanga nibeegesa nk'ensinganto rundi abakazi ebintu nk'eby'engaro abantu nibatandika kwekorraaho emirimo yabo ey'engaro kurora baatunga entaahya obundi mbabeegesa eby'obulimi abantu mbatandika kulima

Twina kukehya sukaali ei turukunywa habwokuba tumanyire ngu sukaali enyingi enu kasinga oguma n'oginywa mu bwomeezi bwawe teri kurungi kandi neeretereza n'obwomeezi bwatandika kuguma nuburwara endwaire ezitali zimu na zimu ezaakuleeteriize omubiri gwawe kutandika kuceka

Ninyesisaniriza omwana wange ow'okubanza naaba naakora ekya musanju kandi nyowe maama we nimba ninjwara nimmara Bachelors

Nyowe mu myaka etaano ninyenda abaana bange babe boona bamazire kusoma kandi nimba ninyenda mbe nyombekere enju yange nimba ninyenda mbe nguzire na motoka ntandikireho na bbiizineesi

Ekindi nikireetebwa kutagira sente ekindi nkireetebwa ebyaro kuba harubaju muno ebin nikyo na muno muno nkileetwaho ekindi nkileetebwaho obutamanya obutakenga n'ebintu nk'ebyo

Owaitu muka ebyokulya ebirugire omu musiri tubirinda mu miringo etali emu ebindi tubyanika ha musana byoma obu bimara kwoma kurungi tubisemeza kurungi tumara tubiteeka mu nguli

Obu mba ninjaguza ebiro bikuru ngenda nsaba ndugayo ncumba ndya n'abagenzi bange n'abataahi bange obwire obumu tugenda mu byaro tweteeraniza na bagenzi baitu kurora twajaguza hamu twasemererwa

Abazaire abamu bagumanganirwa kugira obugabe obu baba bali n'abaana baabo obu nibeetamu ekitiinisa kandi nibeegesa engeso enungi ha baana baabo obumu bakira kwegumiisiriza nukwo bataswara mu maiso g'abaana baabo

Ndinda embuzi empunu ente enkoko n'entaama muka yange

Omuzaire owaine omwana w'obwojo owaagenzere mu bisimba asemeriire aikarre n'omwana we w'obwojo amusobororre ebiru ebizibu ebiri mu bisimba amusobororre ebikuruga mu bisimba kandi amutange ebisimba ebibi

Abaana b'omu kicweka kyange basamba omupiira babaka omupiira ogw'emikono bazaana kazaitumba baguruka omuguha n'emizaano endi

Eby'enyegesa by'emikono biine omugaso ogw'amaani muno omu ihanga lyaitu habwokuba abaana obu bakuba batungire eby ebyenyegesa by'emikono nibasobora kwebeesaaho bonka obu nibakozesa emikono yabo kutunga akasente

Abantu abakukira obwingi nibaruga mu byaro nibagenda mu mbuga kuserra obuheereza oburungi nk'amasomero amarungi gali mu mbuga enguudo enungi ziri mu mbuga emirimo ey'obusuubuzi nayo eri mu mbuga kandi n'amarwarro amarungi nago gali mu mbuga eki nikyo kikutwara abantu kuruga mu byaro bakagenda mu

Okwekebeza obwomeezi okwa buli kasumi kukoonyera omuntu kwetegereza omubiri gwe gwemeriire guta kandi obu guraaba gwine oburwaire oine kubujanjabisa kara butakakanyire

Omuswija gw'emibu ntugwerinda mu miringo etali emu eky'okubanza nukwo kuraara mu katimba k'ensiri ekya kabiri kwikara tuli beecumi amaju gaitu nambere turukwikara kurora tigaikiriza eh orwiziizi kurora rwaikara haihi n'amaka gaitu n'okutemerra ekisaka ekinyakuli harubaju rw'eka yaitu

Omusiri gwange mbyaramu ebimera nk'ebihimba ebicooli emihogo ebitakuli ebilaaya n'ebitooke obutunguru enyaanya emyongo n'ebindi n'ebindi

Sente z'okweyohoza niziyamba abakazi nk'okutandikaho okutunga bbiizinesi y'okutunga ebisoro omu ka nk'enkoko empunu entaama

Kakuba tuhurra obwomeezi bwaitu bwine kutiinisirizibwa omu kicweka kyaitu twine kuhikirra abeebembezi kwija bakayamba habw'okutiinisirizibwa oku

Kintu kikuru muno kuganyira omunywani akuba arukusobiize habwokuba obu tuganyirangana twongera kuleeta obunywani hagati yaitu abantu ababiri baitu kasinga oba otakuganyira nikimanyisa naagya kuba naagumaho obutaikirranganizangana obute obuteetegerezangana nk'abantu so kimu hali eki ntusemerra kuganyirangana

Eky'abaana b'obwisiki okugya omu masomero ninkisagikira kimu iwe okimanyire ngu saaha zinu abaana b'obwisiki nubo bakizire kwemerezaaho amaka abaana b'obwisiki nubo bakyakizireyo kurolerra abazaire baabo abanyakuhwaire amaani abaana ab'obwisiki nubo bakizireyo kukora ebintu eby'amaani omu ihanga lyaitu

Omuntu obu abiihabiihirwa ahurra ayenuubire takwenda kwikara n'abantu kandi n'obu oba noomubaliza ebirungi huwe arora bibi habwokuba aba aye ayenu ayenuubire atakwegonza

Kintu ky'omugaso muno kunywa amaizi buli kiro habwokuba amaizi ngakoonyeraho omubiri kworoberwa kandi amaizi ngakoonyeraho omubiri kutambuza rundi kurubasa omusaayi ogw'obwomeezi mu mubiri gwa buli kiro

Kusaba kuleeta muno obusinge kusaba kuleeta muno obusinge omu omuu bwire obugumangaine habwokuba omuntu obu asaba agarukwa agaruka mu mwoyo omuntu obu asaba aaah amanya nguu omu obwi omu obwire bwona ebizibu habaho n'ebirungi so omu bwire obw obw'ebizibu busemeriire kubaho ngu omuntu taikara omu bwire oburungi bwonka talimu bizibu

Amasanyarazi obu gaba garugireho ha kyaro ky'owaitu mpemba kando obundi n'obundi sola obu erukuba eroho omurro gwakire kurungi gutaahire mu batre nimba ninkozesa sola nk'etaara zange z'okwakisa omu nju

Omu kyaro kyaitu amaizi amarungi nka nyowe ngaiha ha taapu aga National Water amaizi agandi tukira kukozesa ag'enjura amaizi agandi tugaiha ha naikondo eza gavumenti ezi yatuleetiire

Eby'enyegesa by'eby'emikono bimazireho ibura ly'eby'emirimo mu ihanga lyaitu